جرب سلطة الفواكه مع الشوفان واللبن اليوناني كوجبة خفيفة. كمان بإمكانك تجرب وجبات الدجاج المشوي مع الخضار، والسمك المشوي مع الأرز البني. كلها صحية وتوفر لك طاقة.